Pos sartenis i pucherus grandis i chiquinus. Peru una sartín chica yo prefieru de no gastá-la porque tó se sal i el pucheru chicu pos namás que pa calental lechi o hervel güevus. Los cacharrus grandis, quantu más mejol, tolo grandi que premitan los fogonis, craru. Porque tamién ain perolis i pucherus más grandis peru no cogin enas cozinas moernas i más que los gastamus ala lumbri.